To ɗe rayuwa nuwɨn dai a duniya dai kowaina sɨmeki ji dɨ mara lapiye watɨ tɨtansa lapiye watɨ ka to komai kuma tɨdata ɗɨma tleɗi da ɗɨma wi sana. a bada ta ɨna sɨbɨ niwasɨ to ka mara wankaka tɨda lapiyewatɨ tɨda kwanciyan hankali ɨna sɨbɨ niwasɨ da mara hambau to ra waka moyu kuma ndɨ kasance ta addini dɨma wai du a. a ta tsɨgusɨndɨ wanka da maka ndɨ wanka kawai kuma dɨ sɨna hamba ɗɨmakɨ to tiji. ai nihin rayuwa baɗɨ sɨna lallai a gwardza tasu ko kuma a. a a hamba dɨ kamata dɨ kiyusu ti sɨn katsɨ katsɨna amma dɨma wai du a. a fa ndi vandɨlakam wanka fadu fasu sɨmayu.